A ka kíitude ja nananí tambu yua chí kacha´atude chí nato modo ni música saoratude jí tambu yua, yua kasatude jí tambuun.